Esye nyanga yanje ya ndachama khusherekea nyanga ya idi. Nyanga ya idi eyo ovethanga nofungire ramadhani khulwe thinyanga salasini, kho nyanga eyo ovethanga okhupira nyasaye oryo huchira khulweinyanga eyo. Kho khuvethanga nemitekho nyanga eyo. Khuthithanga khulama khucherera nikhutekha mitekho, nikhusherekea, olanga majirani nimusherekea. Nyanga indi ivethanga nyanga ya idil ulkhaj. Nyanga eyo niya vaisilamu vathithanga avundu mbu holy macah.